Layu'uña'a ye koo á lo naxoxijii ixi á, a jue'eso inoni'niso yuku á te lananka ni ndakoyoi te kui'ya yu'uso, ye ñaña naá xi layu'uña'ai jnu ye ña ni iniso te kuenda juerte ni ndaa lɨkɨso, ye nchika'a naá lo ñatu iniso te na jinisoi te kui'ya yu'usoi.